Ñaan naŋ cíţ de, ñaan naŋ cíţ de. Ñaan o ñaan anëjá ndoon mee këţëp aţëpáa kebijá uloŋ erer kamobu këjá áa ndoon me kadoolink. këţëp këţëpáa mëmbí mëndo akësidan kajá ndoon mee kadoolink. Ñaan cíţ nampuriri pëbur ndoon mee.